मानवता के वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति मा सज्जनशीलता की बड़ी भूमिका रही है। उदाहरण के लिया बिश्व भर मा विज्ञान और भौतिक के क्षेत्र मा ऐतिहासिक बदलाव भावनात्मक के परिणामस्वरूप आए हैं। जैसे कंप्यूटर, इंटरनेट, आत्मरक्षक यात्रा और चिकित्सा के क्षेत्र मा नई नई खोजे आई है। इन सबका विकास सोचने के लिए नए तरीका को उपयोग करो है। विफलताओं पर सीखने की क्षमता पर आधारित है। कला और संस्कृति भी मानवीय प्रकृति के अभिन्न अंग हैं, जो सर्जनलता इस क्षेत्र मा लगाकर नवाचार करती है। कलाकार, संगीतकारो, लेखको और अन्य सृजनात्मक व्यक्तियों द्वारा नियमित कला सामाजिक है सामाजिक की सोच है। और भावनाओ को प्रतिवादित करती ह जिससे सांस्कृतिक।